ترى أنا باغي اشتغل، ما عرف اشتغل منك، بس جالس تتكلم تتكلم بصوت عالي ما مركز تراني في الشغل، لو سمحت توقف عن الثرثر هذي وإنت كمان اشتغل، ما عرف اشتغل أنا خليني اشتغل يا أخي، لا تقطعني لو سمحت عن الشغل، تفظل على شغلك.